थोडे असे मानक आवडतात तसले खाऊपाचे पदार्थ मैतल्यार मारीक तसले चॉकलेटस्, मगर मारीक तसली फळा, पिझ्झा, बर्गर, फिश थाळी, भायले आईस्क्रीम, भायले चॉकलेट, किंडर जॉय, आनी खूप काय काय आसा पण या इटक्या मारीक आसा की ते मी सदी विकत घेयवपाक शकनाई। येतून खूप मारीक चे वस्तु उस केले अस्तात मणण ते खूप मारीक अस्तात।